A dom a pus ku du mu cin kwa pus ma laa ma pikin mu jeso pe a ni nji muut but yil nde poo shum mu pe ni ka an le be puus laa ma ni, be ke mu kyel retyit pe la ma ni ni a laa aku nji a ku bi apoo bi appoo ni ani se, pe a rep kat aak kat diya po rin, rin nji or kuni te aye aak ku nji kuni nde aniya aak ma ngu ku fir kuret, yi kyel rep ni te aa a aak kuni se pa a mee na kat das ma a na kang a ku das yi! Hoyo bani kang a ku das muu pee bani kang ku das muu be ku ni dighin yi a be ku nji a pee rin i pe seze ani be kule mu kwop yi, kat tang dighin poo ma naan poo ma naan ngwar nji ku bam buut yil.